<hesitation> Fôtony zen̈y ziôty zen̈y fa man̈ara-penitry zen̈y fitsaboan̈a zen̈y fa volan̈inarô oe maha ela velon̈o olo? Za ndreky zen̈y mandiniky, olo taloha ndreky ten̈a ny ela velon̈o fôtony irô mbola niain̈y tan̈atiny tont'olo iain̈ana mbola tsy robaka. Aviô miain̈y ambaniv'olo àby io zen̈y irô mbola madio rivotro aviô mbola mihinana raha tsy raha biô zen̈y irô. Karà zen̈y.